Vartman samay me do hazar chaubis hi chal raho hai do hazar chaubis ek aiso saal hai jisme duniya bhar me takniki samajik or paryavarani parivartan teji se hoye rahe hai. Aur saath hi chunautiyan ko samnahu Karo jaye raho hai bharat ne apni G20 adhyakshata ke dauran vaishwik netratva ki bhoomika nibhayi or iske tahat kayi mehtvapur nirnaya laye. Jo antarrashtriya sahayog ko bhadawa det hai ja saal antrich vigyan me Bharat ne or bhi badi uplabdhi haasil Kari jese chandrayan teen ke baad mission aaditya L1 ki safalta ne desh ko antrich ki nayi unchaiyo tak pahuchaye dao. Vaishwik raajneeti me ukraine yudh abhau jaari hai jabki anya desho ne aarthik or manvadharik ke muddo ko thos kadam uthaye hai baat kare to do hazar chaubis me Paris Olympic ki mejubani hoye rahi hai. Jo khelo ki duniya me ek bahut bado event hai bharat me is samay seheri Karan or aarthik vikas ki teji bhad Rahi hai jisse samaj me nayi tarah ki gatisheelta or afsaro ka shrijan ho raho hai. Jalvayi parivartan se Judi samasya jese samudra star ki vradhi hoye rahi hai toofan aaye rahe hai, baandh ghatnaye aaye Rahi hai jo paryavaran manavta or gambhir. वर्तमान समय में दो हजार चौबीस ही चल रहो है दो हजार चौबीस एक ऐसो साल है जिसमें दुनिया भर में तकनीकी सामाजिक और पर्यावरणी परिवर्तन तेजी से होए रहे हैं। और साथ ही चुनौतियन को सामनाु करो जाई रहो है भारत ने अपनी जी20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाई और इसके तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लाए। जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देत है जा साल अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करी जैसे चंद्रयान तीन के बाद मिशन आदित्य एल1 की सफलता ने देश को अंतरिक्ष की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाए दओ। वैश्विक राजनीति में यूक्रेन युद्ध अभौ जारी है जबकि अन्य देशों ने आर्थिक और मानवाधिकार के मुद्दों को ठोस कदम उठाए हैं बात करें तो दो हजार चौबीस में पेरिस ओलंपिक की मेजवानी होए रही है। जो खेलों की दुनिया में एक बहुत बड़ो इवेंट है भारत में इस समय शहरीकरण और आर्थिक विकास की तेजी बढ़ रही है जिससे समाज में नई तरह की गतिशीलता और अवसरों का सृजन हो रहो हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्या जैसे समुद्र स्तर की वृद्धि होए रही है तूफान आए रहे हैं, बाँध घटनाएँ आए रही हैं जो पर्यावरण मानवता और गंभीर।